Gne akanzo sanagny zagny, misy gne tateradragno, da misy koa gne sy tateradragno, la gne sy tateradragno zash izy, mamata avo gne rano, eo e gn'anigne sarly io, eo koa gnany gn'anignen'olo raha io, aro <hesitation> orik'andro io izy lafa avy herik'andro da mamata sy tateraka sy avy amign'aitena aty zany gne re- ragno fa mamata avao, da gne sagnany koa zashy tateradrano, gne tateradrano zany zash misika aminao aty agnaby gne rano la avy e rano herik'andro ohatry da bosy anao.